Si 'hiaj nej ngwii chana ñan atuj nej chuhua be' 'ngo kosina min, si 'hiaj nej kati tukua nej ni ñan ni'hiaj nej kati tukua nej, ta ninin man olla man sarten ni si 'hiaj nej nga ko'ngo ta bbin ñan min ra nej cha nej, 'ngo si min chuj nej 'ngo salsa chuj ta ba ma'an 'ngo nihia lí ta'nga cha nej ra nej, taaj ngwii ni ñan min ra ni chaj nej 'ngo chuj anaj chuhua kasiti ni si 'hiaj nej min si ta'a nin sarten, ni 'hiaj chukwui ninj nihia chuhua ta ni ba taaj nkwii ni ñan min chuhua nej chaj nej ´ngo kantu chuche nej, 'ngo kantu sikúj ta ba maan a'ngo nihia chachij toj, ni si 'hiaj ni min akaj nej olla ni uta nej riñan ñaan si taaj ngwii ni si 'hiaj ninj ñan sij araj sun ninj nin' ta ni achi'i ninj uta' ninj chio riñan ñaan, ni riñan chio ta ta'man nej cha taun naran' ninj ñaan ni anin ninj 'ngo kaga', ni riñan kaga' tan uta ninj olla nej sarten nej chio ta ba maan kwenta si si 'hiaj ninj chuhua sarten min, kwenta nari' nej 'ngo chuj cha nej kwenta 'ngo si hio, ni chuhua olla min ñan 'hiaj nej 'ngo kantu, taaj ngwii ni chuhua tan 'hiaj nej ´ngo kantu nej uta' nej rune ri'hia, si chachij chuhua olla ta ni sa' 'hia toj ara nej si ka'nij nej kantu chuhua 'ngo sarten, ni lí baj ni si sé kwenta sé kwenta ta bin sarten lí, si kwenta 'ngo chuj kwenta 'ngo nihia lí ta'nga bin chuhua sarten 'hiaj chukwi nej, ni ñan taaj nej 'ngo olla ta bin 'hiaj chukwi nej 'ngo kantu sikú nej, 'ngo kantu chuche si ta bin o' chachij chuhua, ni riñan chio bin aranj sun nej kwenta ta'man nej cha.